احب الجطاوة الصراحة <hesitation> يعني مو بالشي في القطاوة الا انه <hesitation> في صحابي اسمه ابو هريرة كان مشهور انه يعني له هر صغير يضعه تحت ابطه او حاجة او في كم الثوب فتأسيا يعني من من ولا اسمع هذا الحديث وهذه السيرة عن هذا الصحابي. فحبيت الهر الصراحة